Për të pastruar një dritare siç duhet, fillo duke spërkatur një pastrues për xhama mbi sipërfaqe. Përdor një leckë mikrofibre ose letër për të fërkuar xhamin me lëvizje rrethore, duke hequr papastërtitë. Së fundi, thaje xhamin me një leckë të thatë ose një letër tjetër për të shmangur njollat.